Mi nani beldum larugo dum, wati am seyo, jalni am bo masin. Ngam min mi yidi ko seenata am be ko jalnata am.